معنديش اي مشكله مع الاتنين وممكن ان اروح اتفرج على فلم الوحدي وممكن اروح اكل وحدي ءءء <hesitation> بس اظن ان انا اتغدى الوحدي احسن من ان اروح فلم الوحدي بالنسبة لي في ناس بنسبالها تتفرج ع فيلم وطول لحظة اتفرج تستمتع بي احسن ما يبقى في حوليها دوشه